Gne karazane ranoranondraha ampiasaiko ame fagnasa raha andragno ao da telo avao, da mampiasa gne liquide vaisselle regny, da mampiasa ah koa gne eau de ja- eau de javel da mampiasa koa gne sur'eau regny.